مرحبا أنا فرحان برشا بالفرصة هاذي ونجيم نجول لكم إنو الشغف نتاع العمل نتاعي في المجال هذا، كبر بحكم التجارب اللي عشتها واللي مريت بها، على خاطرني خدمت على برشا مشاريع، وطورت مهاراتي في حل المشاكل وفي الخدمة ف- مع الفريق والإدارة متاع الوقت، بحكم أنا شخص مثابر ونتعلم ديما حاجات جديدة.